Saum pepayangan masa ange sitow naan sipaat maajar nan sipaat mapengu ma, naan sipaat manengko-nengkot, naan sipaat mapayang kantor, jadi weamang kupat nera berarti tu nitu mangen payanga nera sawi sau sedap wayem payangen yai sako mapayang sadap nitu kapa ung sadap demon pakone tou o nyai itu sedap nyai iyu sedap dei tentu magua no sedap dei setou kaper tantu tantu sedap duan se bapa yang nang kantor tii sa pake dawa popo soocer teitu kan sebaliknya sase mapangu mane kapa mo dawa popo page payamu mengingka ngingka komputer wo polpen nenang kantor sokat pacereman tu sumelape gaji nera nitu kapa.